Amboyao kavita se korepoti anita mbae mbae reiamondo <hesitation> esa ipuereta oata seve jaema jukurai ipueretavi baeti akaru jaeramo ikavi amboyaoyao se korepoti ketiketiko amondota